द <hesitation> पेन्ग्विन ज बए दव् हरेनि जुनर्। द पेन्ग्विन <hesitation> गौनि एम् मदम् कौ मबदि <hesitation> गोरोम् लकिअ गुसु जैगेओ। द जै बए पेन्ग्विन एन गौकु गोरोम् लकिअ बेनि कमन् अम्ब कमन् जैक गन्ग नबुन्ग। भए गन्ग नबुन्ग एक् रहेनि गौक <hesitation> गुरुन्ग् लकिअ हर। देरे मन्छुप र बतल् लन बतल् जेरे <hesitation> कौक न एद्जस् खलम् न लैअ स्किन् मैअओ बोरे गोरोम् मओ बोरे थनन्ग। अर गजन्ग् नओ बोरे थनन्ग। भए बदिन बिसरुप <hesitation> एन् गौनि कमन् क लन नै बतल् लन बतल् कौक न एद्जस् खलम् न लैअ। अर बर द्रै गजन्ग् रैब इस्नि <hesitation> एन् कमन् न बिदिन रज्ज जैज। अर रज्ज जनएन् बेने फ्रएन्गे बिसेर गजन्ग् नैनि प्रए बर गोइ। अर बिदिन बिसेर एद्जस् खलम् न लैअ गौनि <hesitation> एन् बतल् लन बतल् गौनि मदम्कु बिदिन <hesitation> एन् कमन् न एद्जस् खलम् न लैअ।